Sakafon-drô Srilanka àby iô ndraiky izen̈y <hesitation> arô mihin̈a vary ay, vary mihin̈a vary irô. Aviô miaraka lôko, arakan-drô hena, aviô arakan-drô legimo zen̈y raha hoanin-drô. Zen̈y zen̈y ny azoko honon̈o. <hesitation>